ବୃତିସ, ଫରାଶୀ ଏମାଂଗ ସୋଧେଶୀ ସଂସ୍କୃତିରା ମିଷ୍ରଣ ସାହିତ କାନାଡା ଏହରପୀ ଵିଦଧଦା। ଏବାଂଗ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତି ସମାଧେ ପାଈଂଗ ଜାନା ସୁନା। ଜହାଂ କାନାଡା ସଂସ୍କୃତିରେ କଲା, ସାହିତ୍ଯୋ, ସଂଗୀତୋ ଏବାଂଗ କରିଡାରେ ଦେଖୀ ବାତେଂ।